Ane ng'aket asupuhi, ko kiit netai ayai ko aun kei korok, ko kakopata auni kei, aun tukuk chokokapaishen lakat. kopata yo, aker ale kapa kawe piy, apataen kiakiik korok, ale koruito ano, kotepto ano, kopata yo, anyo anyun apanam alalany peek, chekipekekeen tuka, kong'okokalany peek anyun, acheng kalanit nee kikechini tuka, kechini kiakiik tu cheko, anam anyun kalanit pakei cheko, kokakopata yo anyun anyoo anya anyande sapurie maat nekioen nekioinsen ke kechapeen chaik, achap chaik chuuuk kokaarakcho, anam pange alit apachengchi tuk che ame, kokachengchi tuk che ame, aipchi ipapai, kong'akapai aa- orokchi ora yo kang'okarokchi ora yo ang'et anam anyun. Atau anyun atau ale kanam chembeit alit panget, alit chembe, akawe mbar. apapatishe, kokalit chembe anyun anam cheko, ande teret nepo cheko, akaip kopa makaweo olekialdoe, apaalde chekoo ta kokarokyo aweke anyun kaa, nyanam chembe, apapatishe eng' imbar ng'oite katikati ng'oite kwen nepo peet, akeer ale kacheng amitwogik ap katikati nepo petuu, ko kokarook anyun aipu piasi, aweipu marakwa, aipu pinsi eng' yo kidogo, anyap anyun amitwogik ap petuu, achaap kokaarakcho amuny eng' urwee, aamishe, kokakopata aamishei amuny kitikin, aru kitogo, aruu kidogo, acheng peek, aipchi kiakiik ing' piy, olekaaketen. kokang'aipchi aipchi peek, apanake peek. Akaro ale kitepiso komie eng' urwe, simapar simapar asista, akany kot kot kotuyo eng' urwe, kong'aipchi peek a- aa- awakchi chakula cha amei korok, kwaam yapiong'so anake peek, kong'okaee peek anyun akany kopa urwee, kopa urwee simapar peel asista, akawektekei kurkat, akatoon ale tilii kurkat tilii anoo atil atil tukun che mii yo chekitep koyakitun alyain, achop ola olamenye kosikchi kotililit, yetya tamuuch kitikin koit sa nane, aip piasik kopa ndonyo, paalde piasik, apalde marakwek, aalde pinsik eng' yo aaldeeng indonyo, kong'awe wekse eng senta atiun tukuk chakere ale ka mamii, kamamito koot, amandai patiu atiuu, ku machanik. sikaruk, aipu atiu akot ku ku ingwek che kiame, atiu ingwek chekiame ku peeny ng'o amu sa. Ma ko kila me mataiale chii peny iale peny, itiu akot peny inyaichap ii ng'irue kemoi ing'en kyapie kapisa, ko yaitya kokait kembou sait taman welo, ng'oit sait taman akaeng' anyaketu tuka eng' olekaaketen kopwa oleruito ole ruitos, aker ale kakeer kiakiiik eng' ole ruitos akataan ale katepiso komie, korup awe anyun, yait olamenye ataan vyombo ale tililen, yait sait kekwany akorkot atau akwany, achap kiy chi kiame, ingwek pendo koipu eng' eng' eng' indonyo achap, akeere ale kochop kosikchi kapisa, tetya anyun apa apa apaun kei akinya aam kei kochop, akaru, aruchikei anyun, aamuny sikoetkchi kasit cho yoe kora kokaeech.